Duturǝ ɖi mɨŋ no po kuru na lɛ wǝǝ mɨ epipǝ pɨ lǝh pǝ kɨ pɨ pe ri mɨ vɔɖǝ lǝǝ. okopi lǝ pɨ koonu mɨ.